د چیلي هیواد په اړه زه زیات معلومات نه لرم او ني د تاریخ څخه خبر یم، خو دومره پوهیږم چې دا هم د هسپانوي امپراطورۍ یو برخه وه. دا هیواد د هسپانيې تر راتګ مخکي پر مختلیفو ګروپونو ویشل سوی و، نو د دغه ډلو خلګ ډېر جنګره او تکړه وه. د ګاونډۍ هیوادونو تر څنګ یې د هسپانويانو سره هم خورا ډیر جنګونه وکړله او مبارزه یې وکړه.